Ko ɗiɗi fow ngir miijooji ɓe njangol no ndaarndu e fiya fow ko njibbuttu. Ko fiye njangol nyannde hiɗe kanko, ɓe njangol ko faŋka.